जीन्स की छोटी पॉकेट बणोण कू मकसद घड़ी रखणा कू छौ जी थें वॉच पॉकेट भी बोले जांदू। जीन्स कू अविष्कार खदान मा काम करना वालों का वास्ता करै गै छौ। ऊंका पास हाथ की घड़ी खरीदणा का वास्ता प्रयाप्त पैसा नी छा। जीका वजह सी वू पॉकेट मा रखणा वाली घड़ी रखदा छा। घड़ी थें जीं पॉकेट मा रखे जांदू छौ वा बहुत छोटी और संकरी रन्दी छै।